China an cuisine ishian dib ete ishini won ishin nyaat, yaani won akii maeden hanqarqaresinen hinyaati, boff hinyaati, mayeden won ishin nyaat yaani <hesitation> mushrooms fa, sagale ishin nyaatinen won akii midanifa, ka kulli hinyaati. Dub ammo mboga tan akan nyaati dib ete mboga dib ete akan tumiete nyaati wor kun.